tó ùnám se isi diá mkpò ákpònéjò ádè ùnám ntè èkpè ádè inè, ádè ukó <hesitation> utó ùnam nte èkpè m ádè ùnám ádèhè àfò ùkòdò ányè ùgwèmè, ùkùdé even ndè, ándè ákònèjò m ùkùdè ányè ntèdè ányè bu didibè fién, èkpè ádè ùnàm ádèhè ikikòn ákpè chióñ nághá áchióñ, ùkùdó ányè ùgwèmè ánuk ádè mkpò ádihè èkpè ikòpò, ĩjèmmè ikòp uyò motor, ĩjèmmè ikòkòp uyo mkpèngè ágwò ijèmmè ikòkòp ntè ágwò ánám ná achióñ chióñ èkpè ádè ùnám ádiágá mkpò ákònèjó, èkpè ádé ùnam ádèhè ndè nte ányè dúñ ágwò ikpádá ikpèrè, ijèmmè uyòm, èkpè ádè ùnám ádiágá mkpò ákònègò and mkpò ányè ábihi diá ákònèjò mi idèhè ndè sè ébò ké ágwò á li kùd ndè ányè diágá ndiá m ádè átá ékái échid ikòt ányè kághá udiá ke ányè ke diá mkpò ákónèjò ámá nún iki diá imaa ányè núñ áyèm itiè kèd ákè furọ ásinè éjò ámá núñ ĩchièlè, éjò, éjò, <hesitation> éjò ámáchiélé, éjò ámá ká ichièlè ányè ke jém itié kéd ádibè, éjò ámánúñ ikúm ányè núk ágwó ánúk áká udiá ámò. Ányè iloño ikpèdè ágwò ékpé ádè únám ádèhè ányè diá ndudiá ákònèjò ákánná.